<hesitation> Joni dum nbagidiri, wala mo min ngala. min godi tera nbagani min, min godi waja, wajan ke'en, min godi bolewa en, musamman ma bolewa en kan ma inna e baba fu sa'an nan sai fulfulde nde dum wolwata e do. <noise>